Gne fomba fiasagne fidikorisan’ny akanzo gne gne siky zashy, gn'akanzo izy io zagny dia asitrika ame <hesitation> lamba da zery da sary vy lavalava zay gnaniny, de afakinao apiakary izy, da afakinao apidigny avy akoa izy, arakarak'izy eo gne fomba famoahagnao sy fagnidiagnao anazy.